الوظيفة مهندس <hesitation> مهندس طبي ولكن <hesitation> مهندس طبي و <hesitation> طبعا إني استمتع فيها، فهي وظيفة جيدة جداً و <hesitation> تساعد الناس في علاج أمراظهم وكذ، ا وإنك تصنع أجهزة طبية، يعني تعتبر وظيفة مساعدة لل <hesitation> للبشرية.